پہلا <hesitation> مٹھے پدارتھاں توں بچو، چوکلیٹ ٹافی اتے مٹھے بسکٹ اتے۔ آئس کریم توں کم توں کم کھاؤ۔ کیونکہ انہاں دے وچوں بوہت زیادہ مقدار دے وچ چینی ہوندی جیہڑی اچھے جسم دے نال سوہ نہیں ہوندی۔ تے وی پھلاں دی کٹوتی اتے مٹھے پھلاں دی کٹوتی کر سکدے ہن۔ جیہڑا وچ گنے، آم تے کئی طرح دے پھل آؤن دے ہن۔ تے وی بازار دی ڈرنکاں نال پرہیز کر کے اپنے جسم نوں چینی توں کم کر سکدے ہن۔ کیونکہ بازار تے ڈرنک، سوفٹ ڈرنک جیسے کولا، فانٹا کئی سارے ڈرنک وچ <hesitation> بوہت زیادہ مقدار دی چینی دستیاب ہوندی ہن۔ جو ساڈے جسم لئی چنگی نہیں ہوندی۔ <hesitation> تے وی اپنے جیون وچ سوڈا نوں کم کر سکدے ہو۔ کیونکہ سوڈا دے اپنے جسم دے نال چینی دی بہت وڈی مقدار نوں سمٹنے دی شمتا رکھدا ہن۔